Pus kauk punje ngjai se kiajai tutsjau rapu mjiung a rapu mjiung arroz maiñ tutsjau pus tu'ui ndibiejen se pun ne tu'ui papas mi'ia rapu y kon lapai y mi'ia lajet rapu mi'ia tu'ui tutsjau tusal kon ndae mjiung y kon napu nda nda nda l'eje chi na'ua napai de de kuas ma'ail kingie mjiung maiñ napu tu'uei y pu rapu re lanu'u mas ku kutsa'au kich'ijiñ y maiñ ngjai bakjet ta'ua se tutsjau rapu y kon mjiung ngjue y se limiñ mbung pus rapu mi'ia tu'uei y punje maiñ mandajau pus pus lajeut pu rikiung se tumei ljua pus lajeut pu rikiung y tu'ui kon nakjeiñ chipia tu'ui landajau latu'ut rapu rikiung e ya kupu ya kon nakejeiñ kutu kua laei laljet rapu y kujupu ladets re mje bien bajau rapu mje jai latsau bien jai bakejet ta'ua se kauk ladajau y tutsjau kich'ijiñ pues la'en pun rubaik y y kat kat kanjet pus rapu laen kich'ijiñ suejeiñ mi'ia pues bien majau jai bien kauk landach se tutsjau latsau jai majau mi'ia rapu ya pus kupu kauk mas ngjai la'eje jai mas ngjai kuande kuan kuande hay ves kauk ngjai bien lanun saria mjiung talung o saria pakas ngupjei pus kupu kauk tutsjau lataung y tutsjau pus lanu'u tu'ui pun lembe kupu lembe bake baei baei la'ua y kon punje ndae mjiung mi'ia rapu y kua laei latsjau pu rapu re kauk lanu'u mas ngjai latsau kuanse lanu'un per ni pep lem aives per ni pep lem rapu kauk tutsjau rapu kich'ijiñ y kon rapu kuande pu lanu'un kuju pu tutsjau rapu ngjai mataung rapu mi'ia.